وليش لأ يعني مع التكنولوجيا اللي إحنا فيها ممكن الآلات تصنع الفن يعني بس أنا عن نفسي يبقى الفن الحقيقي مرتبط بالإنسان لأنه الفن يعكس مشاعر وأفكار ووجدان الشخص الآلات ما عندها هذه المشاعر ما عندها هذه التجارب يعني مشان تعكس لنا هذا المشاعر ممكن تصنع فن حلو بس ما في مشاعر.